Pus nican shei salsas ocuaya ticua de tecashitl siempre nichihua de chiltelpi de oyá niqui ninchigua de salsas yei niquishmati entonces silandro ichigua de chiltelpi non nitocabocuel in pollo de nen cucult ninqui ni chigua de non icon de este nincon ica tecashitl nochi icon guan este tlen ocse chigua de de rojo de verde nochi icon nichihua san yei salsas nica tomatl tleguatsa ica tomatl luego ica tecashitl ica ajos ves ica cebolla tequilia son yei yei salsas icon san veces san yei salsas tikua veces amitla san itla non sal siempre san nincon amo oía sam ye salsa tikua non yei salsas nicon ni quishmati